gott kvöld Ari Ólafsson stígur á svið í fyrri undanrásum Eurovision annað kvöld og freistar þess að binda endi á þriggja ára eyðimerkurgöngu Íslands í keppninni Eurovision hefur lengi laðað að sér hæfileika fólk úr gervallri álfunni og tengja margir keppnina við misgóðar lagasmíðar og frumlega búninga Björg Magnúsdóttir brá sér á bláa dregilinn í Lissabon þegar rauði blár er næst víst að maður er mættur í Eurovision keppnin fer nú fram í sextugasta og þriðja sinn og hún er sterk í ár og spennandi eftir því framkvæmd keppninnar er mjög umfangsmikil og þjóð sem ætlar að halda Eurovision hefur eðli málsins samkvæmt bara þrjú hundruð sextíu og fimm daga til að undirbúa sig

um þetta en flestir og það er framkvæmdarstjóri keppninnar hæfileika fólk hreinlega sogast að Eurovision er einn þeirra hann hefur sjálfur staðið á sviðinu fyrir Rússland en í ár samdi hann í miðju viðtali minnist á uppáhalds Íslendinginn sinn Selmu Björnsdóttir söngkonu sem hann kynntist í gegnum keppnina

það eru hins vegar ekki allir yfir sig hrifnir af íslenska laginu í ár eins og gengur og gerist þó ómögulegt sé að segja til um hvort við förum alla leið í úrslitin

niður á morgun einmitt vegna undankeppni Eurovision við verðum hérna hins vegar aftur á miðvikudag verið þið sæl